E kèì guùŋ, tiŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wo nyuùnkpùuŋ wò yaȧ guùŋ tɛ̀ɛ̀, tiŋ nȧŋ yaȧ, e keì kȧìŋ kii mɔ̀ɛ̀, e deè sìȧŋ mɔ̀ɛ̀, ɗewɛɛ̀ sua mùŋ kaàìŋ keì, tiŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ nyuùnkpùuŋ mùŋ yaà tɛ̀ɛ̀, e nɛ̀ɛŋ naum mììnè nyuùnkpùuŋ nɛ̀ nȧŋ yaȧ, e keì kȧȧiŋ kii mɔ̀ɛ̀, sèèùm goò kȧȧìŋ keì sìȧŋ, mùŋ fè nyuùnkpùuŋ, maŋ kȧȧìŋ keì sìȧŋ mùŋ yaȧ nyùunkpùuŋ, yèè e keìɛ̀ bȧ guùŋ naŋ ngèè ɓɛìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ è naŋ nɔ̀ŋ nyuùŋkpùuŋ lɛ̀ nȧŋ yaȧ wɔŋ nyiiŋ gèeɔ̀, wɔŋ nyiiŋ wiɔ̀ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ è yaà nyuùnkpùuŋ, e ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, wo jìnȧŋ Dayàa yȧ wì sùà lɛ, wuŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ è yaȧ nyuùnkpùuŋ, weètii yɛ̀ì keì bi yaȧ.